Bolalarda jismoniy faoliyat odatini rivojlantirish uchun ularni yoshligidan sportga jalb qilish, jismoniy faoliyatni qiziqarli o‘yinlar orqali tanishtirish va oila bilan birgalikda faol dam olishni rag‘batlantirish kerak. Sport tadbirlari va jamoaviy o‘yinlarda qatnashish ham foydali bo‘lishi mumkin.